بالويك اند بحب أغير جو وأطلع مع الأهل والأصدقاء.ممكن نروح مكان هادي نتمشى فيه مثل الكورنيش أو المنتزه. وحتى نجلس بطعم ونشرب قهوة ونقعد نسولف. في بعض الأحيان أفضل أريح بالبيت واشوف فيلم أو أقرأ كتاب يعني بإختصار أحب أوازن بين الراحة والفسحة. شو عنك شي بتحب تسوي بالويك اند.